Le i <hesitation> le varavarana ndraiky matetiky <hesitation> misy karetsaka aveke amizay ma le fa afody amy lakile igny de mbola ampiagna gadana, aveke koa fa fa na tsy zany kara ataonile matetiky ny ôlo ambanivolo regny igny misy kakazo zay tsivalana ambonin'ny, efa misy plasenle kakazo eo amy varavarana de atsivala ake fôgna amizay tsy hidiran'ny mpangalatra.